Isanandro aho mandeha bezara, da e <hesitation> telopolo andro mandritry e vola raiky, mandany adiny raika aho isake mandeha bezara, <hesitation> noho izany da telopolo lera isam-bola.